Izy koa andray vahiny dimy zah <hesitation> amin'ny hariva ohatra, nefa antsasakadiny ny fotoagna anaovako azy misafidy hoe ahagniny môramôra masaka fôgna zah mahandro paty zah na magnamboatra salade de fruit fogna ohatra.